शुन्ना, एक हजार, दुइ हजार, तीन हजार, चार हजार, पाँच हजार, छे हजार, सात हजार, आठ हजार, नौ हजार, दश हजार, गेर हजार, बार हजार, तेर हजार, चौद हजार, पन्द्र हजार, सोल हजार, सत्र हजार, अठार हजार, उन्नाइस हजार, बीस हजार, एककाइस हजार, बाइस हजार, तेइस हजार, चौबिस हजार, पच्चिस हजार, छब्बीस हजार, सत्ताइ हजार, अठ्ठाइस हजार, उनतीस हजार, तीस हजार, एकतीस हजार, बत्तिस हजार, तैतिस हजार, चौतिस हजार, पैतिस हजार, छत्तीस हजार, सैतिस हजार, अडतिस हजार, उन्चालिस हजार, चालिस हजार, एकचालिस हजार, बयालिस हजार, तिरचालिस हजार, चवालिस हजार, पैतालिस हजार, छियालिस हजार, सैँतालिस हजार, अडचालिस हजार, उन्चास हजार, पचास हजार, एकयावन हजार, बावन्न हजार, तिरपन्न हजार।